<hesitation> Hey, tumib kitan yare khani wala bha yare arabik, arabik lam gwech. Mou khanjon yare jey menee ek kita, <hesitation> lato ba menee jullo. Hane menee tigora bha yare am, mee wawa yare am. Hey, yare dina am.